यूनाइटेड किंगडम ब्वलदा इंग्लैंड ते अर वख बताऊ क्या ची की ज़यादा तर राजा और रानी कु राज ची वख राष्ट्रपति नि चलन वख भोत सुन्दर ची अर सारा देशो मा उ सबसे बडु बनयु ची की सब देशो उ देखन।